أحب أن أكون رياضيا مشهورا، أحب الرياضة يعني بحب الرياضة مرة، بحب يكون جسمي متناسق، بحب رياضة كارديو، بحب رياضة المشي، بيحب رياضة الجري بحب رياضات القوة وكل هذه الأشياء بحبها، كل هذه الرياضات بحبها.